भारतीय संस्कृतेय विविधतायें भरिल्लि आसून तातुथ वेंग वेग्ली बासो, धर्म, परंपरा आसात। लोक कुटुंब आदर आनी दयाळपण हाका मोल देता। जिवाळ उत्सव, रुचिक जेवण, पारंपारिक कपड़े हाचे खातीर भारताची नामणा आस। ह्या देशात कला, संगीत, नाच हांचो गिरेस्थ इतिहास आस।